Ny fomba fiasan'ny famohaña printy na aimprimanty mandray aiforamsiô avy amin'ny ordinatera. Da avoaky printy amin'ny taratasy amin'ny alalany ranomaïnty na vovoka maïnty zay raha misy amy aimprimantiñao avao.